Ndyeꞌun kɨvɨ chiꞌin kɨvɨ suvaꞌa‑ndi pastel ta kɨchaꞌa‑ndi taꞌvi‑ndi uñi taꞌan reja ndɨvɨ ta sakuichin‑ndi ta stava sɨɨ‑ndi ndɨvɨ kuichin ta sava sɨɨ‑ndi ndɨvɨ kuan ta sakuichin‑ndi yutyi paan chiꞌin chiꞌin nuu cha sakuichin ta tuku nuu uun kilu a uñi kilu yutyi paan ta kɨchaꞌa‑ndi saka‑ndi ndɨvɨ maa cha kuichin‑ñi xiꞌna‑ka ta ndya nasaka tɨndɨꞌɨ cha kuichin indu indu indɨꞌɨ induu tɨñɨ cha kuichin van ndɨvɨ kuichin van chiꞌin nuu kaa van ta kichaꞌa‑ndi tyiꞌi‑ndi yutyi yutyi paan nuu‑chi ndɨꞌɨ tyiꞌi‑ndi yutyi paa yukuan ta nasaka‑chi nasaka makiña van yutyi chiꞌin chiꞌin ndɨvɨ kuichin van ndɨꞌɨ ndɨꞌɨ nasaka‑chi tandɨꞌɨ yukuan ta ndu uꞌva loꞌo nuu yutyi paan van chiꞌin ndɨvɨ kuichin van ta kichaꞌa‑ndi tyiꞌindi ndɨvɨ kuan tuku ta <hesitation> nasaka taꞌan‑chi nasaka taꞌan‑chi ndɨvɨ kuan chiꞌin ndɨvɨ ndɨvɨ kuichin chiꞌin yutyi paan chiꞌin tandɨꞌɨ sotyi <hesitation> cha iyaꞌa isakuichin‑ndi tuku nuu uu yachin aa uñi yachin yutyi paan. Ña ña kiꞌin‑ndi yutyi paan kuenda takuan‑ñi ta s tyiꞌi‑ndi nuu‑chi hinaka kuichin‑chi hinaka keta tɨndɨꞌɨ <hesitation> cha tuluu yutyi paan van kaꞌan maa‑yo nuu‑chi ta vaꞌa kuichin‑chi tukuñu saka yo tukuñu sakuichin‑yo ñiyɨtɨ kuaꞌa kuanakaꞌyiyo veꞌe takuan takuan sakuichin‑yo yutyi paan van ta <hesitation> ndɨꞌɨ nyukuan vaꞌa nasaka‑chi ndu uñi taꞌan ndu kumi taꞌan yukuan ndɨvɨ kuan van chiꞌin ndɨvɨ kuichin van chiꞌin yutyi paan van ta <hesitation> kiꞌi‑yo kaa nuu chinu paan tyiꞌyo <hesitation> chiñu pastel ta koyo‑yo nuu kaa van tyiꞌi hinaka tyiꞌi‑yo chakaꞌan‑chi mantequilla tichi‑chi hinaka kɨꞌvɨ mantequilla tɨndɨꞌɨ tichi lata yukuan ta tyiꞌyo mantequilla ndɨꞌɨ tyiꞌyo mantequilla tichi lata van ta kutyiꞌi‑yo yutyi paan ta kuasɨyaꞌa‑yo loꞌo yutyi paan tichi‑chi ta ndɨꞌɨ van ta kuakoyo‑yo tɨndɨꞌɨ cha cha inasaka van tichi tichi lata van ta kuatyiꞌiyo‑chi tukuñu tyiꞌyo paa ta ndɨꞌɨ van ta. Kuasuvaꞌa‑yo lechi ta nu ndɨꞌɨ ndyiko tɨndɨꞌɨ paan van ta kukaꞌndya‑yo sasava paan van tundɨꞌɨ kuayotyon hinaka‑yo tɨndɨꞌɨ nuu kayu tɨndɨꞌɨ nuu paa ta kua kuanakaꞌndya‑yo chii‑chi tandɨꞌɨ iso taꞌan paa isaꞌa‑yo cha kuenda pastel yukuan ta kuanakaꞌya‑yo chii‑chi ta kua iin kuandyao suvaꞌa‑yo tundɨꞌɨ yukuan ichaꞌndya‑yo iin ta inka tuku yo suvaꞌa tuku cha suvaꞌa‑yo crema cha kuenda cha kuu kaꞌyɨ chata‑chi tyi <hesitation> uñi taꞌan nuu lechi yɨꞌɨ yɨꞌɨ chiꞌin chiꞌin pastel yukuan ta chinu vaꞌa‑chi <hesitation> ta ndɨꞌɨ van ta naa sayotyon yo loꞌo chata‑chi sakoyo‑yo ñuꞌun chañɨ chañi yutyi chañɨ paan van nuu nuu mesa ta nukutyavaꞌa‑yo chii‑chi kuenda yukun ndɨꞌɨ van ta kɨꞌɨ‑yo nuu nuu <hesitation> tina ta tyiꞌi‑yo lechi nuu‑chi koyo‑yo lechi nuu‑chi ta. vaꞌa sakutyi‑yo paan van kɨndachi paan van nuu lechi ta natuꞌu‑yo paan ta nakɨtɨ ndaꞌa‑yo takuan ta tyiꞌi‑yo minuu guante ndaꞌa‑yo tyi teen maa matɨɨn loko‑chi ch ndaꞌa‑yo ta tyiꞌi‑yo nuu guante nuu guante bolsa plastico ta ndɨꞌɨ van ta kuaꞌa‑yo nukutya vaꞌa‑yo nuu nuu plastico tuun nuu chindyaa maa pastel takuan ta ndɨꞌɨ van ta kaꞌyɨ‑yo crema chata‑chi ndɨꞌɨ van ta tyiꞌi‑o color chiꞌin pasta van ta kuaꞌa‑yo nakaꞌyɨ‑yo yɨkɨ koo‑chi tukuñu nakaꞌyɨ‑yo chata veꞌe kuaꞌa tyiꞌi‑yo pintura takuan saꞌa tuku‑yo chiꞌin pastel van ta <hesitation> natyivaꞌa‑yo chii‑chi tichi refri ma tyaa ñaꞌa‑yo sɨvɨ ñiyɨvɨ sɨkɨ‑chi tyi meeyoo‑ka kakan chii‑chi ta tya‑yo felicidade ñi tyaa‑yo nuu‑chi ta ndɨꞌɨ tyayo letra yukuan‑ñi ta kuaki‑chi maa ñiyɨvɨ sata pastel yukuan ta yukuan ta kuatya‑yo sɨvɨ‑chi sɨɨ <hesitation> xiin xiin cha kaꞌan‑chi pastel yukuan ta sata‑chi nuu ndukutuꞌun chii‑chi noo na nañi‑chi ta tyaa‑yo sɨvɨ‑chi. Ta kɨꞌɨ‑chi pastel ta kuaꞌan chiꞌin‑chi iyo‑chi chikan uñi taꞌan iyo‑chi chikan kumi taꞌan iyo‑chi chikan uꞌun taꞌan ta chaꞌan chiꞌin‑chi tyi makuchaa kachi‑chi nakiꞌin‑chi uñi kumi taꞌan‑ñi tu takuan kuaꞌa‑chi kuakoo tya loꞌo veꞌe‑chi ta takuan suvaꞌa chinu pastel nuu ta saꞌa‑ndi saꞌa‑ndi pastel takuan tuku nuu uxiko pastel nuu uñixiko pastel ta chaa maa ñiyɨvɨ sata‑chi ñanaꞌa‑ñi chindya pastel van ta keta tuku maa pastel takuan kuaꞌan ssh ta kuaꞌan ta kuaꞌan‑ñi maa pastel takuan chiꞌin ñiyɨvɨ ta sata‑chi iyo pastel ndya uu cientu kumixiko ta iyo pastel ndya uñi cientu kumixiko ta iyo pastel ndya kumi sava ta iyo pastel ndya uꞌun ta iyo pastel ndya ɨɨn cientu nuu pastel cha kaꞌnu teen kuchaa kachi tuku nuu oko uchi taꞌan a oko ch oko oko chaꞌun taꞌan ñiyɨvɨ tu perasu loꞌo‑ñi kuakuaꞌa‑chi kee ñiyɨvɨ soko kuchaa maa kee‑chi uu xiko‑chi ta ñaa <hesitation> tu makuchaa sos chaa tuku maa‑chi sata‑chi nuu uu taꞌan‑ka tu makuchaa. Yɨɨ cha ikɨꞌɨ‑chi yukuan kuaꞌa chiꞌin‑chi ta iyo‑chi saꞌa chikan pastel tuku nuu uu taꞌan uñi taꞌan kumi taꞌan cha naꞌnu mañi maa cha ɨɨn cientu a cha iin mii chikan‑chi ta vaꞌa kuñi‑chi chiñu vaꞌa kundya <hesitation> chocolate chata kuñi‑chi ta kundya boꞌlo ndɨꞌɨ nuu pastel yukuan kuñi‑chi ss kuñi‑chi kutyaki vaꞌa pastel kuꞌun chiꞌin‑chi ta kuñi‑chi kuꞌun nuu kaa chindya pastel chiꞌin‑chi ta kuñi‑chi kutyaki kaa‑van tyi nu viko chanaꞌa tya loꞌo loꞌo kuasaꞌa‑chi kuakɨꞌɨ kuakɨꞌɨ nuu grupu nuu iyo viko cumpleañu van kuasaꞌa‑chi ta kuatɨchaꞌa‑chi kuasasɨɨ‑chi chii‑chi veꞌe‑chi ta yukuan saꞌa sata‑chi tandɨꞌɨ pastel yukuan chaꞌñi‑chi ndɨkɨ ss tɨchaꞌa‑chi chiꞌi‑chi ndɨxɨ chiꞌi‑chi cerveza chiꞌi‑chi ndutya vichin chiꞌi‑chi jugu chiꞌi‑chi naa ndɨꞌɨ maa saꞌa‑chi nuu nuu iyo viko takuan kɨvɨ chaꞌñi‑chi hndɨkɨ tyi maa cerveza chiꞌi‑chi ñachiꞌi‑chi ñachiꞌi loko‑chi ndavichin tyi ñiꞌi‑ka kumi maa‑chi koꞌo‑chi cerveza kɨvɨ chiꞌi hndɨkɨ takuan tyi. Ñiꞌin loko tɨñɨ‑chi chii‑tɨ kaꞌan‑chi ta <laughs> saꞌa‑chi <laughs> chiꞌi‑chi nuu nuu tɨñɨɨ‑chi chii‑tɨ tyi takuan ta kaña vaꞌa viko kaꞌan‑chi ta takuan ndyeꞌi nu saꞌa‑chi <hesitation> ndɨꞌɨ van ta <hesitation> tuꞌun‑chi chɨtɨ hndɨkɨ tuꞌun‑chi chɨtɨ hndɨkɨ ta chaꞌndya‑chi iin soko‑tɨ a ikuu iin sɨꞌɨn‑tɨ ta chitakaa‑chi nuu yoꞌo ta chaꞌndya ndɨꞌɨ‑chi tyi kua kuasaꞌa‑chi muli kuasaꞌa‑chi muli kuachinu kalu kuachinu cha kachi tɨndɨꞌɨ ñiyɨvɨ kuachaa nundyaa‑chi nuu nuu ikaꞌa‑chi chi‑chi tyi kuakoo viko veꞌe‑chi ta kuaꞌan ñiyɨvɨ chiꞌin regalu‑chi vityin kuaꞌan‑chi chiꞌin sata‑chi ndichan a ikuu sata‑chi nuu zapatu a ikuu sata‑chi nuu ndichi soo ta kuaꞌa‑chi chiꞌin tyi kuꞌun ñiyɨvɨ saꞌa cumplir ha kuiya yukuan <hesitation> nuu kuayaꞌa viko‑chi ta tuñakuñi‑chi kuaꞌa‑chi <hesitation> soo yukuan a ñakuñi‑chi kuaꞌa‑chi nuu reloo yukuan a ñakuñi‑chi kuaꞌa‑chi nuu zapatu ñukuan kuu kuaꞌa‑chi vasu asu iin loꞌo xuꞌun ta sata maa ñiyɨvɨ kuakoo viko ñukuan naku kuñi iñi maa‑chi nau naa naa naa naau cha kuñi. Ama maa‑chi sata‑chi chii‑chi nuu nuu iyaꞌa viko ta kusɨɨ‑chi nuu tanu regalu‑chi tyi vityin saꞌa‑chi viko‑chi ta ityan ndo <hesitation> tuvi ñiyɨ́vɨ́ tuu ka uchi iin a ka uchi uu nuu ora ta chanu‑chi regalu‑chi ta ñiꞌi‑chi nuu celular vaꞌa kɨꞌɨ kuchii‑chi nuu nuu celular vaꞌa nuu reloo vaꞌa chaꞌa ñiyɨvɨ <hesitation> ichaꞌan viko‑chi ichaꞌa‑chi kuchii‑chi tyi ñiyɨvɨ kuu‑chi kuu ndaꞌvi kuñi‑chi jichi tuu ñakuñi tuku‑chi kuaꞌa‑chi nuu celular ikuu kuaꞌa‑chi iin loꞌo ityiꞌi‑chi xuꞌun nuu nuu sobre ta kuaꞌan‑chi chiꞌin viko‑chi ta kaꞌa‑chi tyi sata maun <hesitation> iꞌya ndyaa loꞌo regalu maun kaꞌa‑chi ta haa kaꞌan ss vaꞌa‑ñi kaꞌan maa ñiyɨvɨ iyo viko van ta kundyaa tyi kachun nuu xita kaꞌan‑chi ta chindyaa‑chi ta chee‑chi nuu xita kuaꞌa ñiyɨvɨ iyo tuku nuu ta vityin tuku ka uña a nuu ka ɨɨn ta kichaꞌa kichaꞌa‑chi tɨchaꞌa‑chi tɨchaꞌa‑chi tuku kaa ka uchi iin ka uchi uu ka uchi uꞌun ka kaa iin ka uu ka uu sava iyo kɨvɨ. Ta kixi tuku kaa kichaꞌa‑chi kixi‑chi tu ka uñi ka kumi takuan iyo‑chi ña‑kixika tyi ndoo‑chi nuu viko chiꞌi‑chi ta <hesitation> ndɨꞌɨ viko indɨꞌɨ ñiyɨvɨ kuaꞌan indɨꞌɨ indɨꞌɨ grupu induku‑chi tanu inatyivaꞌa‑ra ndatyiñu‑ra nuu karura ta kuaꞌan‑ra ta ndoo maa‑chi vityin natuꞌun taꞌan‑chi chiꞌin ñiyɨvɨ ñiyɨvɨ veꞌe‑chi nuu ñiyɨvɨ saꞌa‑chi kuenda lista yoo ndɨꞌɨ iki‑chi ta <hesitation> takuan tyaa tuku‑chi xiñi‑chi tu takuan nas naa nas na saꞌa maa‑chi viko‑chi takuan kuananduku tuku‑chi ñiyɨvɨ tyi kuꞌun‑chi viko‑chi ta natuꞌun taꞌan‑chi ta saꞌa tuku chi van hndɨkɨ saꞌa‑chi ndyayu saꞌa‑chi kalu ta kana‑chi tɨndɨꞌɨ ñiyɨvɨ ichaꞌan nuu kɨvɨ ichiyo viko van ta nakana‑chi chii‑chi na kuꞌun‑chi viko veꞌe‑chi ta chaꞌan‑chi <hesitation> ta suñi suñi takuan saꞌa‑chi chaꞌan regalu chiꞌin‑chi kaꞌan chaku‑chi kuaꞌan‑chi tyi kusɨɨ‑chi kuaꞌa‑chi nuu iyo viko ta tɨchaꞌa‑chi chiꞌi‑chi ndɨxɨ chiꞌi‑chi cerveza chiꞌi‑chi ndutya vichin chiꞌi‑chi jugu chiꞌi‑chi naa ndɨꞌɨ maa iñiꞌin ndaꞌa‑chi chiꞌi‑chi. <hesitation> naa ndɨꞌɨ chaꞌa maa ñiyɨvɨ nuu iyo viko van koꞌo‑chi ta chiꞌi‑chi chiꞌi‑chi cerveza iyo ñaꞌa chiꞌi cerveza iyo rayɨɨ chiꞌi cerveza iyo tandɨꞌɨ ñimaa cha iyo ñayɨ́vɨ́ a ta chiꞌi‑chi ta kaꞌa‑yo tyi ama nakuaꞌa kɨchaꞌa tɨchaꞌa ñiyɨvɨ kaꞌa‑chi tyi iyo‑chi yatyi tyi kuñi chaꞌan viko ta kuñi‑chi kunuꞌu‑chi aa ta kaꞌa‑chi tyi iyo kuakichaꞌa vik <hesitation> kuakichaꞌa tɨchaꞌa‑chi takuu ka ɨɨn kaꞌa‑chi ta kuatanu tuku ka uchi uu sava‑ñi kaꞌa‑chi <hesitation> ta kichaꞌa‑chi tɨchaꞌa‑chi nuu ka ɨɨn ka uchi ka uchi iin ka uchi uu takuan iyo‑chi saꞌa tɨchaꞌa tuku nuu uñi kumi hora‑ñi saꞌa‑chi viko‑chi ta chaꞌan‑chi chanuꞌun‑chi sutyi ñiyɨvɨ chiꞌi cerveza tyi ndoo maa chi van ndɨka iin ñuu tuveꞌe ta chiꞌi‑chi cerveza staꞌan‑chi ta ndɨꞌɨ viko ndɨꞌɨ pastel ñiyɨvɨ xiko tuku pastel yukuan tyi kunakiꞌi‑chi kaa‑chi nuu ituvi ta kunuꞌun kaa van chiꞌin‑chi tyi ichaꞌan ndɨkaꞌan ñima kaa ta <hesitation> saꞌa‑chi yaꞌvi kaa iso iso ikaña ikaña chikaꞌa‑chi yaꞌvi kaa kaꞌan‑chi ta kaꞌa iyo‑chi kaꞌan naa ɨɨn iñu mii kuu kaꞌan‑chi iyo‑chi kaꞌan uña mii kuu. Iyo‑chi ka'an ɨɨn mii kuu an va'a‑ñi tan tya'vi‑chi chii‑chi ta chanu'un kaa chi'in‑chi a ikuu kutya'vi xi'naka‑chi ya'vi pastel ta ku'un ku'un ku'un‑chi kundyaka‑chi pastel ñi‑ka sotyi kunaki'in‑chi kaa‑chi tyi kaa kaa base yukuan tyi cha kua'an ndɨka'an‑ñi kuu chi'in pastel <hesitation> ta ndɨ'ɨ ndɨ'ɨ yukuan ta.